Na zhi reh bquinyiá bza mda, nani rac, rlaa bza ntér lo gyuetz, zobní-zobní, cheh zhíëty, xtyíazh loní, chi laní bana gyainí chi che curran loní chi cun tïë get biad iquëzhuni, nizhaz ni miu.